Náa wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ teŋkɨlaafʊyǝ, teŋkɨlaafʊyǝ sa ŋ kamɨ tuusa yǝ́ǝ fɨ la ŋ tɛɛ rɨ kɨtukoŋkɨ yɨ ŋ mɨ wɛɛlɨ la maŋ awɛ wǝ wǝ kpii kpeewǝǝ ta Rɛɛwǝ wɨ lée kpii mɨ ŋʊɛwǝ, pɨ lóo toomu aŋʊɛyǝ rɨ wuru oturu pɨ lǝ tɨnɨ wɨ rɨ fɛɛceŋceŋ vǝ́nɨŋ a lah tɛŋ dierǝ a maŋ rɛ wǝ, oturu o lo ko, yɨwe lǝ́ǝ, e lée ci na nɔŋbayǝ ŋ lǝǝmɨ Kɨ a ca ŋwɨ e kpii kɨ pɨ taanɨ ka awɛɛlɩ. Rɛɛ wɨ kpii, wɨ lǝǝ lǝmɨ aŋwɛɛyǝ.,Ǝ turuu wɨ láa zaŋ mɨ, pɨ lée yee wɨla kɨnɨnɛkǝ mɨ nɔŋbayǝ ke, vǝ́nɨ a lah wɛɛlɩ a maŋ rɛ wɔɔ, na nɔŋbayǝ ǝǝ lǝ́ǝ fɨ, aŋʊrʊ ekpii rɨ rɨ teŋkɨlaafʊɩ Oturu e le si, vǝ́ wɨ la taanɨ, la yɩrɩ lǝ̈ alo wɔɔ áa mɨ tɛŋ tuwe ǝ lǝ́ǝ pɨ e tii ŋwɨ wǝ Rɛɛwǝ wɨ lo ru rɨkɨsa rɨkɨsa, ŋ wɨ wǝ́ lǎ kɩɩkɩ ya yáa nyɩŋ ya pɨ lóo pwo ǝkǝnɨŋ pɔrɨtabɨlɨɩ.,Ŋ wɨ we wɔɔ, nyi ŋ ri nyi re wɨ, aŋwɛɛ yoo toomu. Paa pɨ lée kpii tɨrɛ rɨ mǝrɨ we pɨ lóo pwo ŋ kiitiyǝ Oturu ǝ lǝǝmɨ lë nimeroo koonu lä wɛ, pe kɨ a pa wɛɛlɩ mɨ rɛ a maŋ wɔɔ. e lée ci yɨwe la nɔŋbaa kɨ a ǝǝ a ŋʊrʊ ŋwɨ e kpii Kɨ esi a maŋ. vǝ́ yɨwe la yɩrɩ lǝ̈ kpɛŋ e ci a mɨ wɛɛlɩ a maŋ ŋwʊ. Etieye yɨ kpii nɨ rɨ kɨŋwaakǝ nyáa tɛŋ yɩ Dierɨ rɛ lǝ kpuŋkpuruŋ wɔɔ, áa tɛŋ yǝ. Teŋkɨlaafʊɩ, teŋkɨlaaʊnimirɨ sa bonu Lǝ́ǝ pǝ mɨ tɨtatɛɛwǝ ŋpa Mɨŋ tɨrɛ wɨ lǝ kpuŋkpuruŋ ǝ lǝh pɨ lä kɛɛ rɨ wɨlɨɨrɨkpǝ wǝǝ wɨ lóo toŋ lǝ oturu wɨ lǝ fǝǝlɨ lǝ̈. Wɨ lɨŋ tɨ wɨ kuŋ kaa mɨ pɨ tɨrɛ a taa ŋʊrʊ kɨfwɛɛkǝ kɨ wɨ ke yee akɛɛnyɔŋpǝ eyi ata kpɛŋ kɨ pɨ ci o po kuŋ wɨlo ɖoŋtii rɨkɨsa rɨkɨsa wɔ. nyáa wɛɛlɩ teŋkɨlaafʊɩ nɨ maŋ awɛ kɨ nɨ kuŋ awɛ le kpɨkpiikpǝlǝŋwǝ kalaŋ, kɨto tuusa wɔɔ, wɨ ponu ŋpa.